ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े देश रहल छे। और दुनिया के पांचवां बड़ा महाद्वीप छे। ये महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में अटलांटिक महासागर। के साठ हजार चार सौ तट रेखा के त्रिभूज आकर बनवाल रहल छे। ये चिली और एक्वाडोर के छोड़ कर। हर दक्षिण अमेरिका के देश से मिलेल रहे छे। ब्राजील के पारदर्शिता बहुत विविधता पूर्ण छे।